والله من أقوى الأحداث اللي ساههمت في تكوين حياتي, هوا و <hesitation> إنه و <hesitation> جاتني الفرصا باش نقري في المدرسة الثانويا والكل, وتشجعت, لذا من هذيكا الفرصا, وأنا وليت و <hesitation> عندي قلةة ثقة, لذلك كنت ياسر اقبل خايفة, ومنحبش نتشجع, ومنحبش نقدم حتى خطوا, لذلك من هذيك اللحظا وأنا و <hesitation> اتغيرت كلياً.